فقالت له إني أراك شديد الغضب وسريع الغضب لماذا- لماذا لا تتحلى بالصبر؟ فأجابها أنه يشعر بالغيرة من أخوه الصغير، أخوه الصغير يعامل معاملة الطفل المدلل، وأن والده والدته يحبونه جدا جدا ويحبونه أكثر مني، فقالت له هذا غير صحيح.